Love is very important because some people can respect you ley na love you but when somebody <hesitation> love you ley will respect you so I think that love is really inspec- <hesitation> a really important than respect because when you first gatto love ley person before you respect them.